Kur e menoj ngjyrën e bardhë, ajo ma kujton natyrën e mbushun me borë, pastërtinë, ajrin e pastër edhe qetsinë. Mandej m'vjen n'men nusja me fustan t'bardhë, që e simbolizon ni lloj pafajsije edhe bukurinë e thjeshtë. Pra t'bardhën e lidhi edhe me thjeshtsinë. Osht ni ngjyrë që sjellë paqe edhe qetsi.